Iaho toa da handeha eky, sy raha ela avao fa apetrako andragno atoa zany voninkazoko toa zany mba mila tondratondraha ahazoazo rano, ndre da sy haninareo matetiky da izay fahitanareo aha sarosaroanareo hoe tokony hanondraky voninkazo any iaho zany, da mandalo eky anareo.